<hesitation> Fomba fandehanan'ny sambo ambony rano <hesitation> mampiasa équilibre, zany zany rahabenazy igny mitady équilibre hoe mandeha a- tsy latsaka be a ty ilany de tsy latsaka be ny ilany de zany zany mahatonga azy mila mila équilibré tsara zany ny avy ato na avy ato.